احب ان أنا أتفرج على فيلم اكتر من اني اقرأ كتاب لان في الكتاب ممكن ازهق من كتر القراية لكن الفيلم أنا ببقى قاعدة بس بتفرج و بستمتع بالمشاهد لان المشاهد التصويرية ممكن تجذبني اكتر من ال مجرد الكلام اللي في الكتب ف الأفلام بالنسبالي احسن